Nenda mpira kwasababu kwasababu, kura kwanza ni naenda halafu kufanya mazoezi kujenga damu mviri. ku- ku- kuepuka da magonjwa halafu yamviri. Kwahiyo, nu nenda mpira vantu varafuraha kwanza kuona mpira au kuwabuyachee. Unawenda kulumana na vantu foo mbalimbali ho, domandano majamaa ho ukatengeneza majamaa ho na vantu ko nu noenda.